के इंसान ते कै जानवर सी घिन लगदी यु वे की निजी पसंद च, ज्यादातर लोग वू जानवरो ते पसंद नी करदिन जु बहुत ज्यादा गंदगी मा निवास करदिन या कचरा खांदिन